هذا يكون حسب، يعني ما أجدر أجول دايم أحب الحلو وما أجدر دايم أجول أحب المالح، بس بالأغلب صراحة بستأنس أكتر بالأطعمة الحلوة، لذيذ ،حتى من إسمها كده حلوة ، واو حبيت.